أوّل ما حدا يحكي على سنة الألفين وتلاته وعشرين أنا دغري بيخطُر على بالي إنّو كيف تغيّرت حياتي من حياة تانية كُليّاً مختلفة عن السّابقة. ألفين وتلاته وعشرين أنا كنت بحياة وصرت بحياة تانية فيا مُناسبة لا خطبتي من- <hesitation> من شخص تاني. أوّل حياتي كانت مع شخص وهلّأ حياتي التّانية مع شخص تاني. فا كانت <hesitation> ألفين وتلاته وعشرين كتير- كتير- كتير من أهم السنين المْهمّة بالنّسبة إلي يلّي ما بنسى التواريخ الّي- الّي فيا يلّي كان فيا خُطبتين وكان فيا فرحي، بي هيدي السّنة كتير كنت أنا مبسوطة بي هاي تلاته وعشرين. ألفين وتلاته وعشرين تغيّرت كتير إشيا- إشيا بحياتي كتير. ألفين و تلاته وعشرين عملت كتير ذكريات حلوة لا هلّأ أنا بحتفظ بي صور <hesitation> تاريخٌ بي تلاته تلاته ألفين وتلاته وعشرين، تلت طّاعش تلاته ألفين وتلاته وعشرين، يعني أنا لأنّي بحب هيدا الرّئم من الرّئم المُميّز عندي رئم تلاته. فا عملت كل تواريخ المُناسبات تعولي فيُّن تلاته، يعني ألفين وتلاته وعشرين بشهر تلاته مسلاً رئم تلت طّاعش تلاته تلاته. فا كنت بحبّا كتير هالسنه كانت <hesitation> بداية لا حياة جديدة بالنّسبة إلي و وبت كتير بنبُسط لمّا بتزكّر هيديك الأيّام. فا ألفين وتلاته وعشرين كانت وش خير عليّة.